דיר פרשאה נעמָה، תחט עליה שוִיָה מעג׳ון، וולית תנְדף אסנאנכּ בּחַרכּאת דָאירִיָה، מלפוק ומלתחת، מדָאכּל ומלְחָארג׳، דיר תַקרִיבַּן דקִיקְתין، וְמתנסאש תנְדף לסאן שוִיָה، מנבּעד דיר מצְמצָה בּלמא، וְעְסל סנכּ מַרְתין לנהאר צבּאח וליל، ראה מֻהם בּזאף לצחַת דיאלכּ.